Ny fomba añidiñany fiara-mañidina da amin'ny alalany mô- môtera añatiñy ao mande amy kerôzeñy. Da ny pilôty iñy mamily añazy amy lala tokoñy ombañy avao añabo eñy da mametraky ny komandiñy koa tokoñy efa hijotso amizay.